Ja xi 'ñu tsjuana nga kjine'an ja kui tjio ja an fatsuba'an tjio xixi t'andende ku b'eteé kui tjio ku tjiuña minchyana ku nchyajun nda kjineña kui tjio té ku nde tuxi tjuana nga b'etjú ku ja kuacha nda tjiuña fanguini kui ndifa tjiuña ja ma tsanga jña kixíya jña suseya ku nde ma fatsúnde ku ña'á ndajñase ndajñase aní kutsa ndajñase tiaba ku minchyare ndiajun tuxi sijen ma kuixi tuxi tsjuana nga kjine'an kjo tjio ndia <noise> ijin bichanga xi'a nde ku s'ae minchyare naxa ku nga 'ñu sué ku k'ia fajin ndaba ku k'ia xí kui tjio kikjua nga tjio ndia m'í ku jarrúu moinchyanire nga ja <noise> ngaja kixí kui tjio maneju tsjetsjeninde chjuba'ani ndia'ande ku k'ia fajin kui jarrúu kuixi tuxi tsjuana kjine'a kui tjio